चीटिया जो ची भोत समझदार जानवर ची यु अपनी वेश निर्माण करदुकरदु कार्य विभाजित करदु यैमा एक रानी चींटी ची जो छोटी चींटियों ते सम्झौन्दी की यान यान कम् कर्ण संचार भूत बढ़िया ची युमा भोजन संग्रां ची कुछ चींटिया ची जो भोजन संग्रां करदी संगठन और सहयोग बितान रौंदी